Qalam ham oddiy yozish vositasi hisoblanadi. Qalamning ruchkadan farqi qalamda yozilgan narsani oddiy o'chirg'ich orqali o'chirishimiz mumkin. Va qalam yana bu rasmlarni chizish va bo'yash uchun ishlatiladi. Turli xil rangdagi qalamlar mavjud. Ular bilan rasmlarni chiroyli bezaklar bilan bo'yash mumkin.